Lau egu mauri lalonai hanuai nanohom, dina gaukara lasi, nanoho kavam taim'diai na lagu ura korikori. Launa hanuai nanohom na, egu gaukara, dina ta elam- dina iboudei, launa asigu gaukara dainai launa, dina iboudei vada lailai asigu gaukara na noho kavam. Toh daba <hesitation> rerem, lagu, lalohadai mia gunana beh- gini gunana beh, naloa lalohadaim. Lau kerukeru ede bamona anian ta baniam. Dainai dabai natorem na, narakam bamogun veridia na tahudiam. Lau bamogu na tahudiam ahebouboum, negaidia music music k- gadaram, aneane abim idiada na helai sisinam, ma una music oredia ahelai sinam ma, naraka naim. Lagu hora na heroam, ma naraka naim, orea haidia ma. Orea haidia ma, haoda taudia. Idiaida na hebouboum, haoda sivarada ekaram, bema vanagi tadavaream reke adavaream ma, euram, baie las egwam neganai sivarailaim na vada, idedia ma nalasim. Na dina ma, na iusiam, davarai, bena boga kunu daladia na tahum. Ma nega haidia ma, dina haidia ma natorem na loam, dina- dina tubua na hadorai, memero na davaridiam, bamogu veridia, euram, baiela uma gabu neganai, ma uma gabu nalaom. Hadohado daidiai o, anean, abi daidia alaom, unu, program ta- o unu kara tata na herodiam orea padadiai, edena naitaiam, bogagu baine kunu gabunai dina tata laldai naraka henidiam. Nega haidia ma, ununu taudia padadiai nahelaim, unu memero, aununu heboum. Ununu haidia dan ma namo, oununum, sivarai namodia akaram, boga kunu daladia sivaraidia ma akaram, bena ai tadikaka ahegoada henim, damarerem. Boakunu daladia atahum. Ununu haidiama dika. Ah ununum moko amai hora ma, anegea kavam. Sivarai asi andiai, bona hora elao kavam. Ma dina haidia ma natorem, launa hananai free natorem na, gaukara las. Da rakakava rakaka lagu, vairagu na narakam na edebamona na dina tai bona, muri dinanai lau bogagu baina kunua dalana ma natahuam. Badina, lau, imaguai o vairaguai na, kohu ta lasi, lau, baine durugu moni, baina havaralai, una moni seh baine ne- narigu daudau. Egu ruma baina kara o motuka baina hoi o, anian baina hoi baine narigu two three months, da <hesitation> hua rua o toi, lasi lau narakam na kohu ta las, asegu inari- henari kodudia dainai natorem neganai, vada raka kava toh, sibogu hari egu programs nakaram, egu raka naitadiam. <hesitation> edena memero edena orea naitadiam naraka hendiam. Negaidia ane memerodia elaom, gabu tai beanem, edia microphone o edia gitagita bahuam, speaker o edia gadara kohudia daka, one kina ta ehenigum, sinahu ta henigum lagu bogakunu gauna. O nega haidia ma baitadiam, daika daika, elaom, haoda o labana daka ma muridiai narakam. O pada tatai memero ma, henaonao rakadia ekaram, lalogu egoadam, mo muridia narakam. Hitolo daidai, bogakunu daidai, ranu mase daidai, narakam. Toh dina, nanoho kam na dina tata laldei, lagu program lagu raka dinadia na, dina ta iha guguruna dainai, bogakunu dainai, launa mas, Lagu raka ma baina itaia, edena orea da baina helai, una orea na k- edia hereva hereva, o edia hekako, edia raka na, bogakunu bemailaiam o lasi. Ahebouboum naitadiam bemailaim, vada badidia nalao. Lasi neganai, ma orea tama natahuam. Nabe ada, dina iboudiai lagu mauri lalnai nanohom beada unu bamona. Haidia beh es- eskulim daidia namo. Dina tata mai edia lao gabudia. Haidia beh egaukaram dan, dainai, ma namo. Maedia lao gabudia dina tatai. Ai hanua noho taudia ma, asiemai gaukara. Na dainai nu bamona.